اكيد طبعا هفضل ان انا اعيش فى بيت على شجره و دا كمان عشان لو عوزت اى وقت ان انا انزل من البيت دا هيكون متاح ليا ان انا انزل على الارض و اعيش بين الناس عادى و تكون حياتى طبيعيه احسن بكتير من ان انا اعيش فى مركب عالبحر لان ف اى وقت ممكن المركب دى تغرق و حياتى كلها تنتهى وكل اللى انا عاوزه ينتهى فا اكيد افضل ان انا اعيش فبيت عالشجر